Ah, azafady raha pilasiñao ny etoy? Kay pilasiñao ny etoy za koa tsy nahafantatsy fa ataoko ny etoa ny añahy kay ny añao izy io fa ny añahy kay afara ariky añy. Mahazo toera raha iôky ny pilasiñao.